Yo nke ke daηa hadama remme nga khawa ké bé khenkhéné wouroηa a na wakhatini ségui baga, wakhatini ségui angana ken nkhenkhé a koutéηa kiyen kouteηa a laya gnana hara ngama khenkhé.